أفضل أسير أشوف الفيلم وحدي، لأن لما أكون في السينما وحدي أقدر أركز على الفيلم بشكل كامل بدون ما أحتاج إني أتكلم أو أكون مشغولة مع أي أحد، وهذا الشي بيعطيني فرصة إني أستمتع بالفيلم واللحظة، وإني أصفي ذهني وقت الغداء، أحب أكون مع الناس، أتشارك معاهم الأكل والحديث والوقت الممتع. <hesitation> وهكذا بستمتع بالوجبة بشكل أكبر.